أعتقد إيوة <hesitation> ممكن يكون من خلال الأفلام أو الموسيقى اللي يكون فيها تحييد على العنف، تحييد على الكراهية، فيها عنصرية، <hesitation> فهالأشياء ممكن أن تؤثر سلبا على سلوك الأفراد، تزيد العنف، تزيد التوتر، فبالتالي المجتمع يخرب أو ممكن كمان يستغل الفن ثغرات تجارية أو سياسية، فبالتالي هذا الترويج يكون غير إيجابي أو يهمش قضايا إنسانية مهمة.